Akau nizima karik pata tina nabai adkak badai gada patau kata jappa dik nanu ka yaye dannaman azu kwachi akvidna gakfekchi vilaga dunawa vilage dawa bibani sai akvidna aksi tavili makak ti'yaksi akunakchi azu be akvidna aksi tavili maka amma afa yaykwaachi baiafani akchi vilaginagabai akunakchi kiman jak Aulai, Aulai atu iskaga dawa advid bai gadak akvidatikaga huwa bai amma kima ibjalmau atumanko gakomakchi atu vilagani dawa advid gada atuman afana ikatkila dunawabai, ibjlamun makaga ti'yi akvid gada atukvage karik pata padida-padida bi kwaya galwau atafekunik or atatfekunik igziga galwau atu tagafi atu tamdukudu kima mina tala akchi dawaga akvid akchikfaga akchidgaga kima galwuna aks tagafi ta kidi karik pata be batekchi dunaubai akchi takvekchi na tagafi ta kidi akchimanko ti'yakchi toh əmdau akcha kunu ﻿toh kwachi bemchau Asakai atiman lakagakvid akunik kadagayau bi kwaya akunik jijamau bikwa akunik kariga pata atu makaga ti'yi akvid əmda man akchi be karik pata makaga ti'yi akvid azu kwachi achuman əmda vabali huwa bai amma achiman dawali jlagaba akvid vavidgue kiman jak vavidgur achiman dawaga akvid kiman ja gulup-gulup tala dawa akvid amma tanamdau gawakchi akchi kata əmda vaikwakchi bai amma akchiyi dawakchi jlawaga akvid gada ikatakkchi ikatdudugchi ikwachi, duk adkak badai vaya dai be be atu aiku huwa to dawala jlawaga akvid be be afa atu vaiku huwa bai atiskaga dawaga dau afa bai akvid.